نعم, في مرة رن تلفوني وجاوبت الا واحد يقولي مبروك فزت معانا بجائزتين في شهرين مختلفين, وكان الاتصال من شركة سوني وخبرني الرجال اني ربحت جائزتين عبارة عن لابتوب سوني والثاني نظام صوتي من شركة بوس تقدر قيمتهم بحوالي 5000 دولار.